मेज जसा मेज अपणे पढबा में काम आवे। पढ़ा तो अपण मेज पे किताबा धरदा। मेज पे किताबा धरके मेज के सोडे कुर्सी लगाला। कुर्सी लगाके मेज पे पढबा लाग जावा और मेज अपणा घरने नरा काम में आवे। जसा कि कई-कई सामान आपणे अद्दर धर्यो अपण नी पुगा वा तो सोडे मेज ले जावा और ऊपे चढ़ र मेज से सामान हेल्डा। मेज पे जसा नरा ही सामान घरने पड्या तो वु सामानाणे मेज पे जमादा। मेज एक नरा सामान रेवे जसा छाव जी दुकान के आगे भी मेज धर देवे आर नरा सामान धर देवे उमे दुकान का दिखबा काने। मेज नरा ही काम में आवे। मेज एक स्टूडेंट काने किताबा विताबा पढबा मेलबा में नरा काम में आवे।